landing gear ni jeh beh naftirta ha pirowol ni wala inde beh fulfulde amma bedo naftira beh landing gear mai to'a tuuri landing gear mai bawo sai jirgi mai dinga jippugo ha leddi mabbita taya mai sai jirgi jippa ha leddi daga dau sai jirgi jippa ha leddi